जू ऊंट छन ऊंका पास रेगिस्तानी वातावरण मा जीवित रौणा ले कई कोटी योजनाएं हूंदा। ऊंका पास जू पाणी च वे थै लंबो समय तक बचाणा क्षमता हूंदा। गर्मी मा जू अपडू शरीर च वेकू तापमान नियंत्रित कनो तै भी उपाय हूंदा। और जू ऊंका टांग छन। वेकी सरंचना हूंदी। जैसे की ऊ लेत मा आसानी से चल सकदा।